أعتقد إنى مرة أحب أحكى عن دراستى وطفولتى وأولادى وعيلتى الصغيرة بيتى ، هذى الأشياء أصلاً تبعث عن الإنبهاج بداخلى تخلينى مرة مبسوطة وأنا أحكى عنهم ، بحسها هاى الأشياء إنجازاتى الصغيرة بالحياة وبكون فخورة يوم أحكى عنهم ، وأخبر العالم أنا لوين وصلت.